زه په دې باور یم چې یو ډول کالي یا جامې اغوستل ښه ذوق نه دی. <noise> زما په نظر انسان باید د کالو د اغوستلو څو خوښې ولري، په هر مناسبت کې د هغه وخت او شرایطو سره سم کالي غوره کړي. خو؛ د څو ذوقونو سره، زما په رسمي لباس کې لمنه او کورتۍ خوښېږي، په محلي کالو کې مې د خپلې سیمې افغاني کالي خوښ دي.